ס'קען מאכן אז איך זאל אויסזען ווי א צווייטן און ס'זאל האבן יענעמס קול און ס'זאל קענען זיין א קליפ סאו כ'זאל קענען אויסזען און רעדן ווי יענעם און כ'קען עס נוצן צו פאפן אנדערע מענטשן אז איך בין א צווייטע מענטש.